Inzi miaka kumi khuvula isaina ngala khuyanza ndina vana, vanaza a mwana wakhuranga haree alavaa namani icollege anyori igasi arinavndu hehe hamenyaa nakhola igasi yeye, kha ngalakhuyanza miaka mumimbe nimari khusominya manugu amari icollage arini igasi yeye yakholaa, ariinza yeye yagulamu vindu vievie via yenyekhana, ndamugarira rindu vievie via yenyekhana havee navyo. Alafu mwana wakhaviri alavaa navi musekondari, museniour secondari genyekhana avee namenya musukhu, genyekhana mbe nisendi muvunjire zisendia zia genyekhana avee nayo, amaree isukhulu yeye nuvulai, alafu ndi navan vandu vati vari grade wani and two, vanara khuvula miaka kumi khuvulusaina gengekhanaa vanava vavemu mujunior sekondari. Ndenyaa miaka kumi mbe nizisendi ziakhuvarunjia ifisi mbe nizisendi zia khumanya rafali vulai ramenyaa vulai vurizaa vulai miga kumi khurula issaina. Alafu khandi ndi nigasi yanje yiviashara yukhushuka vandu <hesitation> miaka kumi khurula isainu ndolaa ndarana na navakhana ndaraegiza khushuka vandu vakhola igasi inzi darugula zisendi ndaraa zistoku musaluni yanje vindu virimu magura garimu, vindu viosi virimu vakhana varimu vakhora igasi nivarera zisendi niinzi mwene mbeyaho mbe nivakhoreraa khuvamanyaa igasi nivakhanya khari khumanya khari yaro vamanye khushuka vandu miaka kumi khurula isainu ndola igasi yanje niri gulu sana iyasi yanje vakastomaa vavee vanyishi vatikana vakushuka khandi vakuegiza vandi vurimu. Miaka kumi khurula isainiu ndola igasi yanje niri indaisana nindi namaendeleo magari sana igasi yanje iyi ilava nimbaa zisendi ndara nindi nizisendi na musakhulu wanje kwaraa zisendi hulala khukhagura murimi avundu. Kwaruga vindu vinyishi viagenyekha khurage. majani. matumaa. vindu viosi viakhunyesha khuraje mumurimi omo. miaka kumi yiji khurula isainu ndavaa numurimi ndayumbakha inzu yanje ingari khuviva yamenyamu isuinu inzu indai. inzu iri na zirumu zinyishi. zia vana vanje vosi vavenyakhamenyamu. khumenyemu vulai. numusakhalu wanje. Miaka kumi kharula isainu ndula murimi zana. ninderemu vindu vianje. zingombe. zingokhoo. ndaruga. vindu mumurimi gwanje. nduriza shikhuria khurula khumurimi gwanje. Sasa zisendi zianyolokha khuriashara khoreraza maendeleo gandi lakini zisendi zianyolela khumurimi gwanje ndumishila khuria nukhukhola maendeleo ganje mumurimi zana. miaka kumi khurula isainu ndula maisha ganje nigali igulu. ndola ndakhonya khari vandu vakhinyala tu. ndavukhonyakhu. ndakhonya ndakhonya khari vasiala vanje vandi vavuka shindu. miaka kumi khuvula isainu ndolu maisha gu musakhulu wanje nigari malai. Shichira nimuegizi ndola khari naye waendelesha mimariri gweru mviashara vyeru shindu shosi shakhukhola sichira kwaraa nyasaye imberi akakhukhonya miaka kumi khurula isainu ndola makhuva malai muviashara vianje mvana vanje mumunmi gwanje inza yange khuvindu viosi khurula isainu ndola makhura malai muviashara vianje mvana vanje mumurimi gwanje inzu yanje khuvindu viosi khu ndolanga makhuva malai khumaisha ganje khurindu viosi khu ndolanga makhuva malai khumaisha ganje khurula isaina nindioza khu miaka kumi khurula isaina mwana wanje oyo wa college oyo waaniversity oyo yengaa yasuye adhonye khurula miaka kumi khurula isainu mwanogo havee na vindu viosi via genye khanaa havee navyo eeeh madhuku gana mukenya yumu serenali yenu yenya umwana havee navindu viosi nainjiraa muuniversity. havee nirumu yoge yavikhamu shitari sheshe vindu viosi nyasaye akhonye mbe nizisendi mugurire shitani mugurire igasi yengekhana amanye khutekha igasi yakhutekha avee nivindu vierie vikhuteshera mugurire vindu viosi khari niva ni iredio Genyekha haveee itiri, qenyekhaa haveee niriduu vyosi zinyuvuu, haveee nivindu viosi murumu yeye, kha hasome vulai mwanoyu miaka kumi khurula sainu, mbanganya haveee nizisendi ziezie ziakhugula isimu yeye haveee nisimu yeye, a avee nizisendi zia khunikhangama zibundle ziakhuzia muinternet, khugoogle zinotes zimusukhulu muyuniversity yomo genyekhana haveee na vindu vyenevi viosi, khu mbanganga mwanuyu haveee navindu yivi viosi khu hasome vulai, avee vulai mwana navee vulai, navee ni ni nuruyanzi nivindu viosi, husoma vulai, khundi havaa vulai. Alafu khunende vana vandi yava musenior secondary noo mujunior secondary vanava ndenya nyasaye ambe zisendi mbanganga miaka kumi khurula isainu mbe nindi nizisendi shichira valavaa vionyekhana vane niziyuniform zimbia vavee nivitabu vivia vavee ninivale vivia, vave ninndu viosi, vitabu vilaro vindu viosi vavenyekhana vavee navyo valava musukhulu yavamenyamu. Sasa genyekhana mbe nizisendi zienyekhananga khurula isainu ndarani ni. Nivahere vindu viosi via genyekhana vavele nanvyo nivasomeramu shichira masomo mwana nasoma madhikhu gizaa yago khu miatia kumi gizaa yago mwana alavaa tuvani hulavugula shindu sha yenyaa akhole niva yenyaa havee mwigizi niva nikhuvaa dakitari niva nikhuvaa muloya nivia nikhuvaa mundu wosi genyekha mugulile vindu viosi vitabu genyekhananga shindu shosi sha genyekhanaa vavee navyo sasa miaka kumi khunula isuinu vanavenavo manye nyasaye alayaanza mbe nizisendi ndaraa nirakholele vindu viosi viandenyekhaa vakhorere. Alafu ingosasa kwamenya mutauni, ndenya nyasaye ingo akhonye miaka kumi khunila isauni ndarani nguli murimi qwanje ingo nalavaninjumbakhi inzu yanje ingo ndumbakhe inzu inyari, inzu inyari inzu iri nizirumu zirumu zia kutosha khari vanava va zia lukhuri noo nivahira vakari vokoreshi nivizaa khanje nderera rare na vave na nafasi munzu yumo vavee niziramu ziaro munzu yomo vamenye mu has khu nzenyaa nyasaye nyasaye akhenye miaka kumi khunula isuinu nishindu shosi mbe vindu viosi mbe. Nindi comfortable khuvinda viosi viandenya mbe navyo saina ndenyaa mbe vindu viosi zisendi yezo zia khurula miaka kumi mbe ninzambahhe inza mbe nikhoni shinda shosi ndenya nyasage akhonye muriashara vianje yivi nyasaye akhonye miaka kumi khurula saina mbe navakhana vandaegiza khukhola igasi yahushuka vashura vandu khandi inzi mwene mbe neshindu khuri college vandu viizi vakhana viizi muatttachment musaluni yanje ndegizi vakhana viashara khari yavo vamanye viashara khandi mbe nivindu via genyekhanaa mbe navyo via khukhole igasi yange yange yego <hesitation> ndanya nyasaye akhonye miaka kumi khurula waina mbe nuruyanzi mbe nikholi vindu vienivi viosi khurula miaka kumi khurula miaka kumi khurula isainu ndola makhuva malai khumaisha ganje.